Kaana xa kune'enu in ñana oini tinduya oini <hesitation> ityiinxi o nxu xa ki kani wese diki weña xa kituduwinu wacu xixi. Ñu waa nindane, tafyi nindene te nxu xentiunu escalera ñu. <noise>